<hesitation> Karazagna vary misy a: misy vary gasy a, vary gasy fosy a, vary gasy mena, tsipala, makalioka fotsy a, makalioka mena, malalalondo. De <hesitation> fampiasana ananjy ohatra hoe vary gasy fi- mena mbanà malalalondo a de makalioka mena zao a matetika sosoa agnanaovana ananjy de vary amin'anana; de le vary gasy fotsy a sy le tsipala fotsy a de miaraka aminà makalioka fotsy a, regny zao vary mazagna no agnamboarana ananjy.